Quannu ci fu l'alluvioni di lu settantasei 'n Trapani dunni la città s'allacau tutta para para mi ricordu chi l'acqua ci trasiu 'n casa di me nonna addirittura di li maruna e mi ricordu a me nonna e a me matri chi canciavanu cannavazzi cuntinuamenti pi jittari acqua fora.